yfir fimmtán hundruð hefur verið sagt upp störfum í tengslum við gjaldþrot WOW

úr varasjóði til Vinnumálastofnunar í dag líkurnar á því að Bretar gangi úr Evrópusambandinu án samnings jukust talsvert í dag eftir að breskir þingmenn felldu í þriðja sinn útgöngusamning

forsætisráðherra þeir sem verða fyrir kynferðisbroti hafa mun verri stöðu í

hér á landi en víða í nágrannalöndunum segir þolendur fái mjög takmarkaðar upplýsingar um mál sín framkvæmdir við borgarlínu hefjast að óbreyttu árið tvö þúsund tuttugu og eitt borgarlínan er nú á undirbúningsstigi sem mun kosta á annan milljarð króna en framkvæmdin í heild sinni kostar um hundrað milljarða hefur verið um yfir fimmtán hundruð uppsagnir í tengslum við

ríkisstjórnin ætlar að veita áttatíu milljónir til Vinnumálastofnunar úr varasjóði í dag tilkynnti

Associates þjónustuaðili WOW á Keflavíkurflugvelli að þrjú hundruð og fimmtán af fjögur hundruð starfsmönnum hafi verið sagt upp Sigþór Kristinn Skúlason forstjóri félagsins segir að stór hluti fái boð um áframhaldandi starf í minna starfshlutfalli og á öðrum vöktum í dag ákvað Byggingafélag Gylfa og Gunnars að segja upp fjörutíu starfsmönnum forsvarsmenn segjast hafa farið yfir stöðuna

vegna afdrifa WOW og það hafi leitt til þessarar ákvörðunar einnig hefur Fríhöfnin á Keflavíkurflugvelli sagt upp sex starfsmönnum uppsagnirnar í dag bætast við fimmtíu og níu uppsagnir hjá Kynnisferðum í gær ásamt um ellefu hundruð uppsögnum hjá WOW því er ljóst að stóraukið álag verður á Vinnumálastofnun ekki síst í ljósi þess að starfsfólk WOW fær ekki greidd nein laun á mánudag félagsmálaráðherra tilkynnti um aukið framlag til

í morgun samþykkt var á þessu ríkisstjórnarfundi að úr varasjóði verði veittar áttatíu milljónir til styrkingar Vinnumálastofnunar bæði í þjónustuveri hér í Reykjavík og eins í Reykjanesbæ v r ákvað í dag að lána sínum félagsmönnum sem störfuðu hjá WOW sem eru um tvö hundruð og fimmtíu jafnvirði launa sem þeir hefðu fengið á mánudaginn ekki hafa öll stéttarfélög starfsmanna WOW burði til þess og samkvæmt upplýsingum frá þarf fólk að bíða til fyrsta maí hið minnsta eftir því að fá greiddar bætur

grunnatvinnuleysisbætur eru tæpar tvö hundruð og áttatíu þúsund krónur á mánuði en umsækjandi getur átt rétt á tekjutengdum bótum sem eru að hámarki rúmar fjögur hundruð og fjörutíu þúsund krónur þá þurfa starfsmenn að lýsa kröfu í þrotabú WOW til þess að fá greiddan þriggja mánaða uppsagnarfrest þegar kemur að kröfum í þrotabú eru launakröfur til dæmis á eftir veðkröfum sem þýðir að bankar eru á undan launafólki í röðinni en Ábyrgðasjóður launa ábyrgist greiðslu vangoldinna launa að hámarki sex hundruð þrjátíu og þrjú þúsund króna fyrir hvern mánuð en afgreiðsla getur tekið sex til tólf mánuði að sögn sérfræðinga sem fréttastofa hefur rætt við í dag er mjög misjafnt hversu langan tíma tekur að ganga frá skiptum í þrotabúi

frá örfáum mánuðum upp í mörg ár

koma fólki til síns

heim og gestum okkar til síns heima

Icelandair er

og vill hrósa öllum flugfélögum

við höfum tekið til hliðar

hvað með samkeppnishliðina Samkeppniseftirlitið sendi frá sér tilmæli í gær

þolendur kynferðisbrota hafa mun verri réttarstöðu hér á

landi en víðast annars staðar á Norðurlöndunum þetta segir sérfræðingur í

það geti verið þolendum mjög þungbært að fá ekki upplýsingar um stöðu rannsóknar á kynferðisbroti þegar einstaklingur kærir kynferðisbrot til lögreglu verður til sakamál aðild að málinu eiga ríkið og sá sem

er um kynferðisbrot sá sem verður fyrir kynferðisofbeldi er ekki aðili máls heldur hefur stöðu vitnis þetta þýðir að ríkið hefur fáar skyldur gagnvart brotaþola hann hefur til að mynda ekki aðgang að ýmsum gögnum og ekki er skylt að upplýsa hann um það ef sakborningur er settur í gæsluvarðhald og þegar hann er látinn laus rannsókn og meðferð kynferðisbrota var rædd á

í Hörpu réttarstaða brotaþola á Íslandi er í rauninni mun lakari heldur en

þolendur sem ekki hafi aðild að sakamáli hafi upplifað það þannig að líkami þeirra og sálarlíf séu í raun og persóna þeirra vitni að brotinu það er oft mjög erfitt fyrir brotaþola þessi langa bið sem hefst eftir að brotaþoli er búinn að gefa sína skýrslu hjá lögreglu þá hefst þessi langa bið þar sem brotaþolar oft vita ekkert hvað er að gerast í lögreglurannsókninni og geta

haft neina aðkomu að henni

hjálpa til við að upplýsa málið til dæmis eru brotaþolar hræddir um að að sakborningar hefni sín á þeim eða ógni þeim með einhverjum hætti þannig að þetta að vera búinn að kæra getur verið upphafi að mjög ferli eru dæmi um það að sakborningar reyni að ná fram hefndum en ég held að

um það er í rauninni nóg til þess að gera það að verkum að fólk getur varla mætt í vinnuna eða skóla

Hildur Fjóla hefur unnið drög að skýrslu fyrir stýrihóp forsætisráðherra og leggur til að réttarstaða brotaþola verði sterkari breskir þingmenn felldu í dag í þriðja skipti samning um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu leiðtogar e s b sögðu í kjölfarið að líkurnar á útgöngu Breta án samnings hafi aukist Evrópusambandins hefur verið kallað saman tíunda apríl tveimur dögum áður en Bretar yfirgefa e s b samkvæmt núverandi áætlun björn

það var talsverð eftirvænting í Lundúnum í dag þegar sem sagt hún tapaði með fimmtíu og þriggja atkvæða mun í

í dag en við skulum heyra hvað hún hafði að segja eftir að niðurstaðan varð ljós var niðurstaðan eftir leiðtogafund e s b í síðustu viku það eru hins vegar afskaplega litlar líkur á

það eru

of miklir hagsmunir í húfi það sem gerist næst er að breska þingið ræðir á mánudag

að koma að kosningum til Evrópuþingsins sem flækir málið

nemenda fór fram á Austurvelli í Reykjavík í hádeginu í dag líkt og undanfarna föstudaga hópur ungs fólks krafðist þess að stjórnvöld grípi til tafarlausra aðgerða til að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga mótmælendur sækja innblástur í verkföll hinnar sænsku sem hefur vakið heimsathygli fyrir að skrópa í skóla til að mótmæla aðgerðarleysi sænskra stjórnvalda í umhverfismálum

ráð fyrir því að framkvæmdir við borgarlínu á höfuðborgarsvæðinu hefjist árið tvö þúsund tuttugu og eitt borgarlínan er nú á undirbúningsstigi sem mun kosta á annan milljarð króna um fátt var rætt meira fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar en áform um borgarlínu á málþingi Reykjavíkurborgar í morgun var farið yfir stöðu verkefnins staðan á borgarlínunni er sú að ríki og sveitarfélög hafa myndað sér sameiginlega sýn um áfangaskiptingu borgarlínunnar og við erum komin með fjármagn í undirbúningsframkvæmdir þannig við erum að byrja að skoða hvað við þurfum að

gera til að koma þessu í framkvæmd unnið verður að undirbúningi borgarlínu næstu tvö árin tvö þúsund og nítján og tvö þúsund og tuttugu fara í það að ná utan um verkið skilgreina og

en farið verður í verkhönnun útboð og framkvæmdir árið tvö þúsund tuttugu og eitt fyrsta tímabil borgarlínunnar nær frá tvö þúsund og nítján til tvö þúsund tuttugu og þrjú lögð eftir Suðurlandsbraut niður á Hlemm í gegnum miðbæinn borgarlínan á eftir að tengja saman háskólana b s í

borgarinnar Kársnes og Hamraborg annað tímabil nær frá tvö þúsund tuttugu og fjögur til tvö þúsund tuttugu og átta og tengir Hafnarfjörð og Garðabæ eftir Hafnarfjarðarvegi með viðkomu í Hamraborg jafnframt verður tenging frá Mjódd í og frá Hamraborg í austurhluta Kópavogs þriðja tímabilið frá tvö þúsund tuttugu og níu til tvö þúsund þrjátíu og þrjú

í sér tengingu upp í Grafarvog kostnaðaráætlunin

borgarlínuna eru rúmir fjörutíu milljarðar en fyrir pakkann í heild um hundrað milljarðar borgarstjóri segir að fjárveitingin sem ríkið hafi samþykkt nú þegar verði nýtt á þessu ári og því næsta til þess að klára undirbúning verkefnisins

lítill hluti af þessari heildarupphæð en það er gert ráð fyrir því að undirbúningurinn á þessu ári og næsta geti verið á annan

milljarð króna um fimmtíu manns eru nú á Austurvelli í Reykjavík þar sem tónleikarnir teknó fyrir flóttamenn fara fram tónleikarnir eru hluti af röð mótmæla þar sem flóttafólk og hælisleitendur krefjast úrlausnar sinna mála og bætts aðbúnaðar tvenn mótmæli voru á vegum flóttamanna í dag þau fyrri voru fyrir

framan dómsmálaráðuneytið klukkan þrjú í dag klukkan sex í dag hófst svo dansleikur á Austurvelli þar sem dansað er til að vekja athygli á

málstað flóttafólks á Íslandi tónleikarnir standa til klukkan ellefu í kvöld en um tíu tónlistarmenn koma til að þeyta skífum í kvöld þrjátíu og níu

manns eru í framboði fyrir forsetakosningarnar í Úkraínu á sunnudaginn þrír eru taldir líklegastir til að komast áfram í aðra umferð núverandi forseti landsins fyrrverandi forsætisráðherra

og gamanleikari sem fer með hlutverk forsetans í afar vinsælum sjónvarpsþáttum sá hefur reyndar talsvert forskot samkvæmt skoðanakönnunum leikari og gjörsamlega óreyndur stjórnmálamaður er vinsælasti frambjóðandinn hann leikur

forseta Úkraínu í

þjónn fólksins þriðja þáttaröðin er nýhafin fast á hæla

koma síðan hinn raunverulegi forseti Úkraínu eigandi sælgætisverksmiðja og stundum kallaður

og fyrrverandi forsætisráðherra landsins Júlía

vegna tengsla sem hún hafði við orkuiðnaðinn en vandamálin sem blasa við nýjum forseta

eru ansi stór efnahagur landsins er ekki góður og stríðið í austurhluta Úkraínu hefur staðið

þjóðin eldist hratt og aðeins Maltverjar eldast hraðar þetta veldur miklu álagi á heilbrigðiskerfið sem verið eitt helsta þrætueplið í finnskum stjórnmálum síðustu ár víða er löng bið eftir læknum og deilt er um hvort auka eigi einkarekstur síðustu þremur ríkisstjórnum hefur mistekist að koma á breytingum í heilbrigðiskerfinu en hér í finnska þinginu eru flestir sammála um að breytinga sé þörf það er þó einkum deilt um það hver eigi að skipuleggja þessa þjónustu hver eigi að veita hana og hver fjármagni

segir að næstu ríkisstjórnar bíði erfitt verkefni því eftir tuttugu ár verði ellilífeyrisþegar orðnir nærri jafn margir fólki á miðjum aldri stjórnarsamstarfinu eftir að ekki tókst að semja um breytingar hann segir að umbætur í heilbrigðismálum hafi verið loforð til kjósenda en stjórnmálaskýrendur segja stjórnarslitin tilraun til að hleypa lífi í kosningabaráttu flokksins en Finnar kjósa um miðjan apríl en það virðist lítið ganga hjá Miðflokknum að ná til kjósenda því samkvæmt könnun

sem finnska Ríkisútvarpið birti í morgun

orðinn þriðji stærsti flokkurinn og flestir spá honum enn meira fylgi í kosningunum búist er við að sósíaldemókratar hefji fyrst við græningja og

fer nærri tuttugu prósentum setur það stjórnarmyndunarviðræður í uppnám

stelpurnar voru að koma af æfingu

er þetta fyrir hönnuði mjög mikilvægt

landinu í kvöld með snjókomu eða éljum en léttir til syðra lægir í nótt og talsvert frost hæglætisveður og víða bjart á morgun en hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp suðvestan og vestanlands með snjókomu slyddu eða rigningu annað kvöld og í íþróttum kvöldsins verður komið víða við að venju og sjáum við meðal annars þetta karlalið k r komst í gærkvöldi í undanúrslit úrvalsdeildar

körfubolta tíu ár eru síðan k r tapaði síðast leik í átta liða úrslitum Íslandsmótsins var allt annað en sáttur við hversu mikið Aron Einar Gunnarsson spilaði með íslenska landsliðinu í síðustu tveimur landsleikjum og

yfir fimmtán hundruð hefur verið sagt upp störfum í tengslum við gjaldþrot WOW

stjórnvöld ákváðu að veita áttatíu millljónir úr varasjóði til Vinnumálastofnunar í dag líkurnar á því að Bretar gangi úr Evrópusambandinu án samnings jukust talsvert í dag eftir að breskir þingmenn felldu í þriðja sinn útgöngusamning

forsætisráðherra þeir sem verða fyrir kynferðisbroti hafa mun verri stöðu í réttarkerfinu hér á landi en víða í nágrannalöndunum

segir þolendur fái mjög takmarkaðar upplýsingar um mál sín framkvæmdir við borgarlínu hefjast að óbreyttu árið tvö þúsund tuttugu og eitt borgarlínan er nú á undirbúningsstigi sem mun kosta á annan milljarð króna en framkvæmdin í heild sinni kostar um hundrað milljarða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 með nýjustu fréttum á ruv punktur is en við segjum þetta gott að sinni vonum að þið hafið það sem allra best um helgina veriði sæl